لا يعني ما كنت بروح لانه سنة كاملة وايد ويعني النتيجة بتكون المريخ يعني يعني اهو شي ما عندي فكرة عنه ولاني بعد حياتي يعني و- نمطها واسلوبها كله في الأرض فاكيد ما بحتاج